Laã jonã bahâ lùã iâ jouà manâ jahà laã juønè tsouã zoúnâ lùã liáhã lùã aiå chíã dehâ guiaâ jánhå taã tsaíã taã tiánã líã bahâ çuúã laê lùã maønâ tuã laã jmaønâ manã cháâ ðuinã laã líã çuúã ñanã liã çuúã iâ aã lioè ðuinã nonê zøhå iã neinâ zøhå iâ manã toúnâ løã minhà tùhå tsoà manã jiáâ minhà jmaùnã zøhå iâ manã nenå nénå jáhå tuã jmaùnã jiáâ reã manã tsaíâ guiuã zonãlaê lùã zøhå iâ manã çínã raã jonã juáhã søã manã laihà iâ laà zøhå iâ manã çínå juáhã tsøã juhà taã juhà taã jmùnã jiáâ laíâ çounã jmùnã ta jiáâ tsaíã taã tiánã bahâ raã jonã ðùnã tsøã manã laihà mønâ lùã guióå nénâ iâ çianå çiáhå ñánã zøhå ñánã jonã bahâ jiáâ jmùnã jmaønâ jonã iã tsóhå jiáâ jmùnã juhà taã jiáâ chiâ jiánã lahå tanâ zøhå iã manã çínã jnanâ zøhå iã manã ñánã jnanâ láhå tùhå iâ çianå çiáhå ñánã zøhå iã manã ñánã jonã jiáâ jmùnã íà jonà manã lioè jmùnãnn çínâ taã minhà nonê jonã tsaíâ nonê zøhå iâ manã jñínã meê manã jiáâ jmónã bahâ. Láhå jøè ronà tóhã niunà tùâ guiohà tsùà meinhâ mønâ lùã tsóâ jmùnã bahâ tsóâ jmùnã bahâ ñanã raã joã líã mønâ tøhê tøå jmaønâ iâ jouà laã iâ çianå çiúã çínã zøhå zøhå iâ manã jñínã jonã iâ çianå çiúã nenå iâ çianå çiúã çínã zøhå iâ manã jñínã jonã láhå jøè ronà bahâ tsóâ jmùnã jiáâ jmùnã mønhà taã tiánã bahâ laã jonã bahâ lùã iâ jouà laã nénå jáhå taã maønã çonhå guiaâ jánhå jánhå jánhå taã nionå iâ jouà â lùã çounã guéâ maønã ñanã oå iâ manã jánhã çuáâ nionå iâ líã nanâ mánhã bahâ jeê nanâ mánhã nionå iã laã líã iâ jouà laã mønâ tøhê jiáâ jmùnã mønhà taã tiánã jonã çuónâ juøå bahâ ñanã jánhå tuã líã ziaã juøå líã ánå tsouã líã guahå minhà taâ lùã ñanã tsoúhã nonê laê lùã maønâ tuã laã tsoúhã søã lùâ ninâ juáhã jáâ jmùnã iã çaã jmónã ðuínhå dehâ laã manã tsoúã bahâ søã jáhå taã pénã reã søã iâ jouà laã lùã reã taã tiánã pahâ iã jiáâ jmùnã dihâ ñanã guionã tsùã tsouã jmonå taâ iâ naunà guiaâ jiáâ jmónã dehâ iã laã bahâ lùã nénå guiohà iã tsoúã søã nenã bahâ lùã jmonå minhà guùã mønâ tøhê manã jáâ zøhå iã manã çióâ guiohà nénå tsóâ jmùnã. Zøhå iâ manã jñíanâ janê laã jonã bahâ nonê mønâ tøhê tøå jmaønâ iâ laà nonê jmaønâ guiohà iã jmonå laê tanâ óå jmaønã jonã iâ çianå çiáhå ñánã zøhå zøhå iâ manã jñínâ jonã janê jiáâ jmùnã bahâ nonê jiáâ jmùnã mønhà taâ tiánã jmaønâ jonã ñanã manã lùã minhà aiå chíã çuúhã nonê jonã manã jiáâ zøhå iâ manã çíaâ guiohà nénå tsaíâ guiuã ñanã lùã çuúã tùhå louã nonê zøhå çiáhå janã nénå tuã laã manã lùã minhà çuúã manã çuúã zonã lùã zøhå çiáhå janã jiáâ jmùnã minhà juønâ ñanã raã jonã bahâ lùã guiohà zøhå çiáhå toúnã nonê tsóâ jmùnã minhà juønâ æõå ñanã çuúã nonê líã çuúã jmaønâ laã ñanã laã manã lùã bahâ nenå çuúã guiohà nonê láhå tùhå iã aã lioè ðuinã jiaè nenã nonê zøhå iã neinâ ñanã zøhå iâ manã toúnâ laê lùã manã juánhå jnanà nenã zoúnâ tsouã láhå lùã iâ jouà laã lùã guiaâ jáhå taã tsaíã jaåñanã jánhå taã çuúã jaå taã tiánã nonê tsoå lùã çounã iâ jouà tùhå ñínâ laã nénå mánhã iâ tionhâ tosuã tùhå nanê mánhã laâ nonã ñinê mánhã nonã manã tahà ñinê. Iâ nonà tuâ tsóhãlíã çuúhã líã çuúã ta tiánã jmaønâ laã jmaønâ iã tiuhâ laã zøhå çiáhå janã laã zøhå çiáhå toúnã laã ñanã zøhå iå neinâ iâ lioè ðuinã nonê çuúã çuúã taã tiánã bahâ ñanã lùã minhå taã liaè jøè lùã jmaønâ bahâ lùã çuúh tùhå áå loúã aiå chíã çuúhã çuúhã ñanã ziaã mønâ tøhê niónâ jnainå láhå tanâ guéâ nonê juhà taã leínà láhã tioâ niunà tsouã líã iâ løã juánhã jnanà iâ tionhâ tsouã iâ jnonà tùhå nanê mánhã mánhã uã laâ nonã çuúã taã tiáã tsoå mánhã ninâ áã nénå tùhå çiánã minhà nionå mánhã ninã áã minhå taã çounã neinâ lùã mánhã ninã áã laê iâ lùã iâ jouà manã jahà laã çaã minhà bahâã lùã zonãçúhã çuúã minhà zonãláhã çónhã iâ jouà laã ñanã jánhå taã tsaíâ taã tiánã laã çóhã iâ tsaíâ iâ jouà laã nonê janê laã jonã nionå mánhã søã louã nonê mánhã søã louã nonã tanê minhà lùã láhã çóhã mánhã ninã áã tanê minhà çuúã çóhã mánhã ninã áã líã juáhà jnanà minhå taã lùã çounã neinâ çuuã tsaå çióhå mánhã ninã áã jáhå taã lùã jaå çuúã taã tiánã dehâ ñanã taã lùã janå tsaíã taã tiánã nonê ninâ juáhã lehâ jnanà guiohà iâ jouà guiohà iâ jouà óå çaunâ nénå óå çaunâ nonã zonãbahâ tsaíã láhã çóhã iâ jouà manâ jahà. Laã jonã lùã óå çaunâ nonã minhå taã uå nenã bahâ manã lùã laê iâ lùã jínhã tsaíâ taã tiánã laã guiohàs tionhâ nonê tionhâ tsøã çounã iâ lùã çuanhå çounã çuanhã iâ lùã çinã lùã manã tahà siâ tíã guiuã ñanã tsaíã taã tiánã nonê tsaíã taã tiánãjmaønâ iã guiuã zonãtsaíã lahã çónhã iâ jouà manâ jahà laã çaã minhà guã tsaå tanê laå çóhã jínhã iã líã juanhà jnanà guiaâ tùhå joà jínhã jnanâ tsaíâ taã tiánã bahâ jínhã manã tahà jiánâ tsouã manã choê jínhã mønâ tohê tsóâs jáhå taã lùã tsaíã guiuã laê lùã guiuã iã tsaøhå laê lùã ninâ çuánhà ñanã oå laê lùã iâ ziáhã laã laã baâ lùã guiuã guiohà jínhã nonã manã tahà ziánâ tsouã manã choê bahâ guiaâ jløhà guéâ dehâ ñanã ronè ee jmaønã nonê jmaønã çuáâ ronè laâ tanâ jaínhå jáhåtaã lùã ñanã oå ñanã oå taã ziaã jmaønã iâ nonà dehâ iã jonã nénå tsaíâ taã tiánã iâ laà lùã guùnã minhà guiohà jínhã nénå mønâ tøê çaã jáâ mùnã bahâ mønâ tøê jiáâ mùnã mønhà çounã toúnâ nenå çínã jmaønâ iâ nainã oå iâ jmaønå mønâ tøhê lùã raã jonã iã jonã manã tahà çouã lùã guiohàs tionhâ guiaâ manã jánhã guã tsaå bahâ tionhâs iâ ronè çuáâ. Iâ jonã manã jmónã tsøã nénå jmónã tsøã nanâ guiahå úã tionhâ tanâ jaínhå jmaønã guiaâ çánhã jonã taã áâ jmaønã iâ jouà guiohàs guiaâ cháâs tionhâ çaã áâ jmaønã guióå nénâ juáhãs çaã áâ jmaønã iâ jouà jínhã iã jonã nénå láh jønè tsøã lùnã taâ søã manã çánâ taâ õå mønâ ziáã tùhå manã lùâ laã jonã jonã çaã jmónã juaà çiónhå tsøã jouã tionhâ iã jmónâ tsøã nanâ guiahå jonã jmánhå çounã nanà guiahå jmónâ laã çónhã tíã tsønà jmaønâ tsøã tionhâ dehâ nenå ðuinã çánãs taâ çónhã tíã aøè jonã nénå jonã siáhã laã jmonå çounã nionå ziánhã nonê søã chóâ eínã nonê nenå ðuinã ziáhã søã chóâ eínã nonê nenå ðuinã ziáhã tuâ laã manã lùã reã raâ tanâ nanâ guiahå guiohàs tionhà jánhå taã lùã çouã çounã jonã juénhã bas ménhå láhå jøè ronà mønâ tøhê jiáã jmùnã mønâ tøhê jiáã jmùnã çuoã jmaønâ juénhãs láhå tùhå jmaønâ iã aã lùã nanâ guiahå jonã láhå tùhå tùå táå nénâ laã taã manã jenè jnanà iã lùã çonhå jmaønã jínhã manã jmónã bahâ chíâ guiohàs iã nenã bahâ lùã minã tsùâ guiohà jínhã lùã mønâ tøhê jiáâ jmùnã zonâ nenã bahâ iã guiohà jmaønã nenã bahâ guiaâ ronè jmaønã çuáâ guiohà tsøã tionhà manã jánhã guã çinhà tsoå joà tùhå çiánã nonê nénå joà tùhå çiánã nonê láhå tanâ nonã ráhå tanâ guéâ iã tiuhâ jnanà laã ráå tanâ guéâ iâ tiuhâ jnanà ninâ çuánhà laã dehâ iâ lùã manâ raâ tíã manã loê laã iâ tíã â jouà guúnå iâ tía manã loê juánhã jnanà. Guéâ tsaíã bahâ laã ñanã jiáâ jmùnã nonê guéâ tsaíã bahâ laã mønâ tøhê jéã tsouã reã dehâ tsaíã taã tiánã bahâ mùnå loê jiáâ mùnã nonê menê jánhå taã líã çuúã bahâ iâ tsoå jóhå taã líã çuúã tsoå ninâ çuánhà nénå raã ziáhã lùã guiohà bahâ lùã ninâ çuánhà nénå çuúã ninâ çuánhà çuúã bahâ ninâ çuánhà láhå jøè tíhå ouã çuúã ninâ çuánhà ñanã láhå jøè tùhå áå loúã nonê laã laã lùã guiuã guiohà ninâ çuánhà nénã manã tahà tsaøhå bahâ ninâ juáhã janã tsouã ðønè síhå guiuã iâ goà ninâ çuánhà ðønè iã jáhå taã çianå tsøã taã siâ eínâ tsøã ninà dehâ ñanã oå taã çianås çounã ínhà dehâ çínhå tsaùhå tsaå baâ lauê jníanã daúnã bahâ líã guiaâ raã jonã lùã guiuã guiohà iâ goà manã tahà tsaøhå guéâ laê lùã laê lùã çounã chíã chíã ðinã lùã aiå dehâ jonã lùã tsaøhå æê tsouã tùhå joà guiohà óå jmaønã nénå çuúã minhà óå jmaønã mønã lùã guióå nénâ jeè jnanà jáhå tiuã manã lùã tiuâ laã manã iâ zønå maønâ tiuâ laã nonê ziaã mønâ tohê jiáâ jmaùnã jmaønâ iã taã guiohà tiuâ laã jenè jnanà ñanã ziaã mønâ tohê tsaíã guiuã jmaønâ iã mønâ jiaè jmónã jánhå tiuã leínà lùã luâ líã zønå láhå jøè iã lùã nenã jnanà guiaâ manã tahà liónã iã taã reã lùãçóhã tsouã nonê çonã léhå tainå tsouã guéâ dehâ láhå jøè iã laùhå iã taã jmonå chíâ guiohà guiohà chíã guiónà jnanà guiohà guiohà. Iã iå líã jmónâ chíâ dehâ çáhã jonã líã ziaã jmùnã reã dehâ ñanã oå ðáhã jonã líã jøã eee ninã jóhå çuuã guohà jnanà dehâ liónã iã lùã laùhå jonã çióhå iã nenã nénå jáhå tuã tuã leínà reã lùã einã jmaønâ líã tsaiè guiuã ñanã oå einã jmaønâ jiaè jmùnã tùhå joâ guiohà óå jmaønã zianã mønâ tøhê tøhê niónã çuúã jnanâ laå tsaíã taã tiánã baâ lùã ñanã ziaã mønâ tøhê jmaønâ guiohà iii líã tsaíã nonê ziáhã çuúã nonê joà tøhê ñínâ jnonã nénã iã tsoå lùã guéâ çinã bahâ raê tan tùhå ñínâ nonã iiã lùã tùhå tùhå nínê mexico laã dehâ mønâ tøhê juønê tsouã laê tanâ jnonã dehâ iâ manã lùã manã jáhã iâ chóà tsouã çoê søã naunã nionå liónã bahâ iâ lùã guéâ çinã iâ goà ñanã ziaã mønâ tøhê maø jenè jnanà ziaã mønâ tøhê lùã láhå tanâ çounã ðuinã taã jiáâ jmùnã nonê guiaâ lùã guéâ çinã ñanã eínã guéâ nonê tuã ziaã líã tuã ziaã líã guiáâ laã iâ çounã guéâ líã ziaã mønâ tøhê manã jenè jnanà joúnã jáhã joúnã juøà joúnã eee láhå jønè mønã çuunè tsouã joúnã tsøã guiâ iã taã ziaã jmaønã jáhå taã ziaã reã jmaønã tùhå jnonã láhå tanâ joà tùhå ñínâ jnonã ðoè iâ lùã manã jánhã çoê søã naunã jnonã çánã tsouã mønâ guùã iâ jnonà tùhå joà guiohà jmaønã nenã çánã tsouã mønâ guùã iã tsaíã taã tiánã guiuã nenã. Minhå taã láhå jøè taâ iã jmonå tsouã jnónâ lùã çounã taâ iã ii siâ éã monè bahâ tsøã jmaønã çánã jonã guiaè ñanã oå loè iã çuúhås tsoå tùhå joà guiohà jnanà iâ laà nénå juhà taã nenã lùã joúhå guiaâ taã ziaã iã niónhã mónà jnanhà laå iâ çounã iâ çounã taã ziaã iã niónhã tióhà jnanà lùã çánhã jonã çánhã jonã loè iã çíhà jnanhà ñanã oå loè iiã aå jñínã tsøã çonê jnanhà çounã jénã einã jainã ñínã baâs tionhâ ñanã jnínâs baâ tsøã dehâ jénã tsøã einã jainãjnínâ çánhã jonã liã loè reã jáhå taã ziaã iã niónhã tóhå tsøãaã ziaã iã niónhã séã tsøã lóâ ðanã bahâ ñanâ guiaâ manã tahà chíâ guéâ tùhå laã iã jonã nénå liónã nenã bahâ lùã láhãtanâ óå jmaønã laã láhã lùã iã líã ziaã aaa iå líiiã liáhã lùã nionå çonã iâ jouà tùhå joà guiohà iiiiå tsaíã iå çuúã iã ziáâ jmùnã láhå jøè iã nenã dehâ iã ziáâ chíã iiiå jmonå ðuínhå láhå jøè iã nenã lióã bahâ iã iã líã ziaã tùhå joà guionà jnanà juánhã jnanà ziaã reã taã tiánã baâ jnanhà laã tùhå guéâ laã iâ jouà manâ jahà laã tùhå joà guiohà ninâ çuánhà laã jánhå taã lùã jaå tsaíã taã tiánã tiuhâ reã jnanhà lùã jonã çounã nenã bahâ lùã iã líã juanhà jnanà lùã tùhåjonà guiohà iã nenã zianã tsouã tsøã çánã mønâ guùã zonåláhå çóhã jnanhà jnanhà nénå tiuhâ reã taã tiánã bahâ jnanhà iâ laà.